ନୌକରୀରାର ସାକ୍ଚରତା ହମେଂ ଇସ ତରହ ସେ କରବା, ଜନ୍ତୋ କି ହମେଂ ଜୋ ନୌକରୀ କରବା ଲେ ଜାଊଚ୍ଛୂଁ, ଥରବାରେର ହମାଂ କୋ ପୂରୀ ଜଣକାରୀ ଥୀଵା ଚାହିଏ, ଜନ୍ତୋ କି ତର ଇତିହାସ କଣ ଥୀଲା, ଅଗର ମୁଝେ ଇତି କାମ କର ଭୀ, ହଲେ ମୌର ପ୍ରମୋଶନ ହବା କୀ ନଈ, ମୁଝେ ଅଚ୍ଛା ତଂଖଵା ମିଡବା କୀ ନଈ, ମୁଝେ ଫ୍ଯୂଚର କେଂଟା ଥୀଵା, ମୁଝେ ଭାଵୀ ସେ ସେଫ ହଚୀ କୀ ନଈ କାମ କର ଲେ। ହେ ଇସାଵର ପୂରା ସୋଂଚୀ ସମଝୀ କେ କୋଈ ଭୀ କାମ କୋ କରନା ଚାହିଏ, ଜୋ ଥଡା ତୁମ୍ହାଂ କୋ ସଫଲତା ମିଡୋ। ହୁଆ ସେ।